Baliqlar bir birlari bilan <hesitation> asosan suzish xarakatlari va tanasining rangining o'zgarishi va undan tashqari elektr inpluslari orqali ham aloqa qilishadi.